कुत्ता छीन ऊ आपस मा भोक्दा छिन भोकिते उ अपा बल दूसरा ते कुत्ता ते इंसानु ते पहोचनदा अर जब उते हमू से बात कन ता उ हमा शरीर ते टच टच करदा अर हमू ते ना रगड़ रगड़ के हमा शरीर पर चलदा चीन ऊ, अर हमा खुटा चाटाला ता इनके उते मतलब अपा प्यार जातोंदा ऊ अपा गुस्सा जातोंदा ऊ सब चीज़ देखंड इन के।